افضل اروح اشوف فيلم لوحدي لان تجربه تكون شخصية اكثر وما تحتاج تفاعل مع احد. اقدر اركز على الفيلم واستمتع بالقصة بدون اي مقاطعات لكن تناول الغداء لوحدي ممكن يكون ممل شوي. لان الاكل دايما يكون الذ مع الصحبة وفيه فرصة للنقاشات والضحك اثناء الاكل وذي حاجة جميلة